सन्देश बाद मुझ जब मेरे दिमागदे बात आअ त हाऊ हमेशा सोचदा रोऊं लागे कि एसो चेइतो कणों करपान्दा ला से से सकदा ना करे ऐसे ऐसे ख्याल आअ तब मनदे जे आऊ कसिक काम देला ओर आपु तेईके अला नू तब एसोइ आअ मनदो करपान्दा ला से या करूदा नू ला कस बेर दिना छोड़।